Kja̱xin nti siín nti xro̱chren de jina tsje̱xini jika na siín ixi xrochren jín a̱ntsí jina ticháxi̱hini na ri xrochren xrochren fóca̱ ta mé naxjrón xre̱xin jikana na yóxin tjóá tótjóári ika a na na ndá ri tsꞌóntichoni na xrochren ixi echo jeheni ticháxi̱hini xrochren jedacholder para ixi kaxi̱hi̱ a na xro na xrochren parte jnk xrochren ixi para ntoe̱ni a na kja̱xin ri ixi echon ixi jnko chonichjin afuérza̱ tsicháxi̱hin jnko shampo muy aparte para tso̱niéhña o̱ para tsotséha ninkehó ixi jnko infeccionna namé siín jnko champo para ri parte kuènté a tsꞌónti taha ixi por parte de ri ntoe̱ni na ticháxi̱ cada jko xrochren tsicháxi̱hini na ndá ri tsje̱n ixi tsjo̱nimáxini nkehe na kja̱xin xrochren nnnn salvo siín a á ri inta en liquido ni? O̱ ri nti xrochren i xroa ixi. Polvo xi̱kaha tsꞌijmaxín ri nehe para tjóa ta na ko ntsí cloro tsjo̱nimáxichoni ri nkehe a kixin ri cloro na para tsꞌaxrehe ri ixi xrajnté a siín cloralex na mé táme para tso̱xre̱xin ka ika kjiṭa̱ a nda ri xi ri clara sol na mé kahña má fuerte̱ na mé tsꞌimaxín nkehe táha ri xrochren e kja̱xin ixi siín siín xrochren na nke depende de ri tso̱hen ri ntoe̱choni a táha ri siín siín nchóhan diferente xrochren noma echoni nkehe tiháxi̱hin ri ntoe̱choni no ma ri echoni ticháxi̱hin a na ma ri echoni na ticháxi̱choni na táha ri champoo tꞌóntichoni na champo intimo na ri para parte kuènté ri sichjin a na kja̱xin ixi kꞌuíxin ri i ichin covi na kjaxin tana kꞌuíxin nchóhan champo na gel para tsichꞌechoni usar kixin ixi tse tse tsátoye̱xihan choni o̱ tsoe̱hñachoni afectar. Ri chi̱n a na mé para enn para táha ri kꞌuaxrje gel antibacteria toallitas para clo cloralex para tsicháxi̱hichoni kixin ri a̱ntsí fuérte̱ ri cloralex a kꞌua ko siín ri toallita a kixin donde chrán nkehe tsotséchoni na ticháxi̱n con táha tsjo̱nimáxichon itjachoni por ti ixi a̱ntsí fuérte̱ ti nkehe chónta a para kahña má tso̱kjita ri itjachon na ticháxi̱n táha tsꞌajikochoni tsicháxi̱hichoni xranchia ixi chájan chájan na a̱ntsí kuékicháxi̱hin na itji para ixi tsoxráko̱he tjixrako̱he na ticháxi̱n tꞌajiko jnojnko kjo ri gel a igel na siín gela anti bacterial o̱ siín en shampo de bacterial para tsꞌóntichoni tjachoni na má a̱ntsí ticháxi̱hin gente na ri gel a porque ri champo na ticháxi̱n ixi jnko sítjia jinta mé jína tsjikochoni táha ndá ri jnko la ákjonde donde koha nta na jína con táhó na ó ti̱kao̱ cloro na ó ti̱kao̱ de kaín táha para tsꞌóntichoni ri itjachoni a. Mé xi tsoe̱hachoni afectar ri con ti gel a.